Pëëbik uleemp pël ací bampic. Mënţíj uweenjaţ amëŋalaţ pëfin wul mëmpurir pëmpicëna pël pur fáan këwët píifin, wul cíwun náfá pëëbik. Pëëbik apurir kanţënk ñaan, mëpursir uweejaţ koo këmpic wul díka karëtá pur fáan këwët píibi fin wël.